بختار عالم مابو جريمة، خالي من الجريمة تماما، لان <hesitation> الجريمة هذي من-من صنع الانسان، نتاج <hesitation> أيدينا احنا، لكن الكوارث الطبيعية زلازل براكين، فيضانات، ترا هذه كلها من <hesitation> الأرض تتنفس تطلع ما فيها <hesitation> لا نفع ومضرة بنفس الوجت.